E- ominowei muyan uswei nu isom oyiokuno ominuswei omoyan nu onuyanewei oso miwin nu yan am onuyan owei oso oyin okuno moyan mene mene miwin onayan ewei nu mova do yei morrere utom okonu oyi oyinu oso gegesi nu ewei nu mekpekpe oyi mu iwin ema miwim nu ommowei okiminite obienete miwin onayewei oso do oweina mu wane yen aweinu isom dp aswei nu isomyo iyum ubow oso miya esikesen oyi osokpi mu wane kwo aswei nu isom owei mowane kwo aswei nu isom omo iyonu vor nu oso odukomamu ewei nu edow muyi merere eyi olotonu me mewie moiyinu mekro harkar muiwin nu mamu oyiyo nu oyi oso nu okro mo mene inuvro inovro ohonu oyande ina mu ivom emawo doma udawane do oso adawene yen asweivi nu isom odakro wene yi owenu yan aswei nu igban nu ewei, aswei nu igban nu imominewei iyi aswei nu oyan blemase okie ewei omon inum nu odo, omon inum nu okpiye, inum nu omene wo ome newo moyan osamineke Miwin ema wo utoema yo osamineke moja oyi onu mova pharadu muva konuse oyi doyionu wo mova veye ivom wo mokie oyi twene oyimu yone nemo iwiwo doma oyan de aswei nu igban nu onuyan oso, otom asweina nu isom nu womoyena vayan nu onuoyan eweioso yor ekein vi orinyan ewei oso yo odayi bavo oyinokonu owote baw nu ekein eweina yor do abamenewo midokowo iwinvi abamene wo iyonu mihakuwo iwin doko, abamene wo kam asweivi imomiyei wo do tre ekre riwo nu owote ema yo atatemu banuba ema yo modoko iyoyonu womene nu igbanjo iyornu menen nu eyo doko kperi nu enimamu inum nu mu mene mu ekein eyi gege oyi oso modoku kwo iyi, iyor inunu obiyo okodokumo meveye obi, obitutu mu vene unu uteni vi mokro vene nu mekro gen abamene wo abumenewoyo iyokpei nu mi mene nu me dokuma owei na oyi oweivi iyor inum nu asweivi ijavi midoki viyi kiye owei dohonu osweinu asweina ohonu oyokrete mu ekein ewika Imowo medi odianke iwin imowoka memon inum iwin imowoka memon <hesitation> inum nu daneni omenesisien kam ikro yen aswei der do imoyo mekro mon oder mona iuwin iyo inum nu ivor nu isom okonu owei mu sweyi abamene vi isom nu okonu ominowei moyena enikre enike ewei nu edow nu oso merere ekpe okonu meyan abamine vi aswei nu isom donu imomine wei meva derima mu owei na odunu oso mo rere aba mine vi iyonu mi idiom mikie owei aswei abamenevi ivonu wo va mitamu esinu ogenese abumenevi mi koye koyo egu abamenevi mikpoko womo esinu ekoto mesi iyionu abamenevi mimeneke ominowei abamenevi oho no owote miveyeke asu wei mu imowo mikobow idiom udew abamenevi isom nu konu enikre meyanu etitiri vom mekie mu asweinene muva tamuadu mu ivom ekerin